هي كي تجي تشري لوطو الحاجة اللولة تفيريفي لاطوا تاعها, تفيريفي العضمة, تشوف ايسكو العضمة تاعها صحيحة و لا لا, تشوف ايسكو فيها الرشاوة ايسكو مصدية ماشي مصدية ,من موراها عاود تولي كوطي تاع الموطور, كي تولي للكوطي تاع الموطور, تشوف ايسكو الموطور يسخن, ينقص الزيت, ايسكو الطابلو دو بور راه يافيشي كاش حاجة, كاش سينيال ,من موراها عاود ديرلها سكانار باش تشوف الكيلوميتراج, ايسكو كيلوميتراج ريال و لا ماشي ريال